अपड खांणू मा अधिक अनाज जुडनों ले हम ओटमील, ब्राउन राइस, बाजरा, जौ, चैंसू, दलिया, जन अनाजो कू सेवन कै सकदा। एक अलावा सलाद सूप स्मूदी मा भी खै सकदा ।जैसे की फाइबर और पोषण मिल सकै।